Col rock i'l heavy metal, que sonin astilus de música que m'aquacan abondu. Dendi moçu ei queríu de sabel tocá-la i por mé del mi Pairi pueu, el m'aprendió unus poquinus d'acordis pa esmençal con ella, i aluegu me hui aprendiendu colos vídius n'interné i palrandu con genti que conecía l'estrumentu mejol que yo.